Inten yan ete rasuradora tu'ux kinjochtik in- inp'u'uk kinluk'sik u- u para que ma' b'aylo' kinluk'sik- kinluk'sikten in utzo'otz inp'u'uk utzo'otz inkämä'äch etel a' rasuradora y a'lo' tulakal a' makoo' ku- kumansikoo' tup'u'uk porque chen, chen etel laylo' chen etel laylo' patal ki- kiluk'sik utzo'otz ki- kip'u'uk kitzo'otz kikämä'äch, a' mak ma'an ume'ex, ma' ku- kumansik ub'aj, ma' kumansik men ma'an mixb'a'al uluk'es ma'an tzo'otz tu- tup'u'uk ma'an tzo'otz tukämä'äch y mentäkej, ma'-ma' ku- kumansik, pero tulakal a' makoo' ya no ya no ku- kumansik kub'aj tan uluk'sikoo' kuluk'sikoo' y tel a'lo' ku- ku- kupät'äk ma'lo', ma'lo' kupät'äk ub'aj kämä'äch up'u'uk a' tulakal a' winikoo', pero si si ma'an, ma'an, pero si yan, yan. <hesitation>